Arannii Ta'asoodi ɓokkotowa hendu ayiɗe a haɓɓa ha suudu ma, vultunu ɓokkotowa hendu mai ha nder kwali sai kaɓɓa belileji maga ha hoore maga ha leddi sai kaɓɓa nga ha dou sudu mai.